Tuu, et ussõq lukku käünüq, om väega tähtsä. Selle et näütüses mino koolihki om sääne asi olnuq, et ussi ei olõq lukku pantu jaq õkva tulõvaq määntsegiq suvalisõq inemiseq üüse sinnä.